मारी बोनीश ने नोकरी में लाग रही मारी। <hesitation> बोनीश चिपूली मॉट्टर नी छे वोलत रुप्या में इनरी नोकरी लाग। रही सरकार <hesitation> वालों तो गुण। <hesitation> वारू रो है हर साल इनरी ते साल में तंखा बड़ाई दिदी तंखा। बड़ाई ते रुप्या तंखा <hesitation> वेगी ते घणे में मारी। बोनीश ने वारू नोकरी <hesitation> जड़ गई।